Laha zaho zany ro handeha amin'izay filimañosa zay añy:- lafa no andesiko ñahy ñy fisikina <shushes> andesy andriak'eñy andrano eñy reñe, ñatao hoe teny depilage, la andesiko ñahy, ñy fitaova fandesiny ñ'olo andriak'eñy tsy mampitsolepotsolepoky anteña reñy, andesiko reñe hidikirako lafa zaho avy eñe, am'izay aho tsy milentike. <shushes>